Lalao ara-patajahantena mahafinaritra kokoa satria anaty lalao ara-panatanjahantena misy hika, misy teny, misy resaka, misy ady hevitra maro ho henonao anatin'iny, misy fina- fifaneraserana mipoitra tsy ampoizina hitanao anatin'iny. Misy fiteny, misy fihetsika tazanao ao anatin'iny.